نعيش في العصر اللي عاش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو والصحابة خاطر كان عصر ذهبي وكان فيه برشا صار فيه برشا فتوحات وبرشا إنتصارات للمسلمين لذلك نتمنى إني نعيش في الوقت هذاكا ونشوف الملاحم بتاع المسلمين ونشوف الإنتصارات متاعهم.